Yë amaxa'an dun nyaj xa'apyë tambor pues jue yë, në ko'o yë dun wo'opëp wynk yë nyo'ok wi'inkëdumek dun nyok në ko'o naxkuwop wop pyëp yë nak xu'uxpëdejkë yë nak dun abë'ëp yë nak mas oy nëjuëbë në ko'o nak dun ma nëx xiux wiopë yë nak dun wo'ojpë wa'apë jadun nak dun myadunë pues oy dun yiaj mëdoy në ko'o nak jedun xiux mëk, mëk yë myëdë jue mëdë wiojtaktë dun myëdë mëdë pax myadunyë këxë.